O-ebe no oya yimu mo ona gbeji ze-eno nwashika gohobu, kwo obize kwa ashayi ni wiri kawe be kwe ebe ni so yo, oya yo ashoda la. Oda mani, ola ya yanu, no ola ni ya gyo gyogya ni, awola na agwo na giri giri ko yi ze ni lalo, ona wola ni ya gyo ishi nyee ola ni ya gyo dan, ozani yo ola mani ya gyo ni kede iyu na ganu lo, kede ona, na- na- ona pya woje gogo ni ayishi ni lo pini ayola gyo ishi nyee ma. Nkini ogyolo we be kwawena kwa aki ikpowu oma, ogyo kuma webe kinyi. Oya yo agyebe kola har oya ngmo-ngmo ya gwa, oyaula loshu, oya pya ya ra kelo, to olamoni agege asho bita, nkini oyo shebe kola, aya kpo ki yawa wa yi shagye, ebe ki nya, oya byo geno, eno gyolo kiya kwo oki ya woza ni ya yo gbeji ni. Nkini owebe kawe ena kwa aka awikpowu mani, oya gege ya gwo oda ya yo asho dahin, oda ni ola ni ya gyo kweni ishi ni ya yo ya gege zo-ishi nwashika kafi ome kafi oya o-o ishi nwashika me na woza ni ya yishi kwo kwa nwashika na gbesi dawo ni, ama nkini ogyolo kamo osho bita kin kwo kwa oshebe kola igbo oye okpo ga shagye gyelo eno no wa gwa, awa viyu kwo kwa oya yishi ashoshi kini aha ni kelo kwa ashoshi kini asho obobo ko re ni kelo yabe ma